فرانسویان هنر، ادبیات او موسیقي ته ډیر ارزښت ورکوي، خاصتاً د پاریس ښار کې. په فرانسه کې د یک شنبی ورځی دمارکیټ کلتور عام دی، خلک په بازارو کې محلي محصولات اخلي. په فرانسه کې خلک د دوی دانقلاب ورځ ډیره ښه لمانځي د فرانسویانو لپاره خواړه خوړل هم خورا مهم دی په سهار کې معمولا قهوه خوري. په فرانسه کې د مود یا فیشن سره خاصه علاقه شته، او دا د کلتور یوه برخه ګنل کیږی